Adigeny adul iduon ro bem ghen bo mo oye odi digey adol adigey odol emoogh iboom maar odighinom loor esidi na re moogh ibaghami ro oye na ko/tue amine na re oki onaau ku obr ana ra dua odi ana reseleghaany yough ghen mo iduon mo iduenela dien ke baal bo mo oye ka tu m onyuughi ami mo mi ukpe omogh ami di mi ahle adigey adol resighe ghen tuudoony aghudum ku <noise> kingo oye ku mem di na ren wa omough aani adigey adol na ka poor awa dieghari iyaar pho epe radighi ghan bo ku oye ratol ghan bo digey adol <noise> na ra oghi owa rolaghoo iyaar pho redigh ghan bo iyaar di oye ka tol digey adol pusunan na ka tue atol di digey adol iimiin iyaar di redighi ghan bo di oye ka tol digay adol ogbo ipe eru bo ihne ku nem lo na raaph ipe era bo ihne bm na ma mrin mo adigey adol emoogh ni maar odighinom totrobo ekpisi di oghi ku radighi iyaar ko bem gham mo iki eteem opeer opear oony opear oye mo ma ghaaph ipe odi erghaaph bo ra/gba ghem okpe ipe odi aghaaph ku retuugh ghan ke muse mo iibaghams re/torghen peeghe di iyaar oye di ma waaghi amiin mu ogho aaph pe eru bo ihne emough mi maar odeghinom ghudum oye. <noise> Ku ipe pho ku redighi ghan bu iyaar oye ra moogh ra tol ghan bo digey adol pho edi emuneniom iyal na adighi oye aruukuan aghuduugh abem mo iyaar oye ka/gbe ghiom oye okpe na ma mun mo iyaar oye re pu logho naan dighaagh ka nugne eka ekpe eghe iyaar ku odi ku ka moogh iyaar di erol ulipho ku mi ka/moogh aam oye di arol dol di eseleman na ka miori ni mo ogba iyaar oye osighebom ke /kor obeeraan nyina ogba iyaar oye osighrom coor esi di na pho r aloor bin na amini ni mo ogba iyaar oye osighrom inighe ku mi rabem ghan bo mo orol adol di esecomqn di na ka/gba ghan iyaar oye asigh nom emoogh iboom maar origh inom ku adien pho edighi diga digay aloe di iibaghami re/told ghan coor esi di oye ina ra oghoologh obi wan o/kaph ni amin iyaar oye di repu na aloghonaan in dighaagh iyaar pho enighe na amini mem di obumoony oye ku adighi iyaar di i/night onigh pho any iidipho pho akpar ni ooh oye ka tie ni amiin obumuonu oye di adighi iyaar di ini ghe ku na aki abawm now alemi obumoony pho ebile ekir eri na omiigha loor odepho obo ohniin pho ra tuni ongo ghi yogh ana ibwghami mo na ma baam obu moony abieli kuolu edigha yaar di na adeghi oye di asele man na u/moogh ibaghami

Mem d magholoman bue pho romual han bo dighi pho id dighibo eehi oye isien abiriniphopho kui miin mo pa odighan dighe adol kui muel dighi odikakpariom han gina siphepho katu sighe iyar eromudardi edighi imahami kadueni sighe ikpoki d manam akoom iyaar eromodardi commok ibahami ku looresi d na wa boni oral adige adol d eghii maam we d ro tuughahan ikpona phe enaan kuna atuugha id na kadighi kui gbalahahan retan phipepho for edighi iyaau d mi metinaan imi ibadi badi mem oye ka lehe ri kui tu pa otu ibool na kua sighe yaarakpe kui sugha kua dibo oye d na leheri mor kale mui keel uki sien me ratuni duo kasi bo oloho tuibe madi morian pe melona raki opuru odi ikpoki phipepho ku no gbalaha siphi opuru ebile kigh mudadi nahun ku ley omugh on di oomophiphen mi rakabo mi rawaghan obeni ayir ma dighi adol pho ekpari namian mi bemghan olobirini kui miin mo na odini dol odika kpariom in a dol phana katueni asighe ikpoki d manam kua kom iiyaar omiin d ke kom ibahami engno iyal ayina loor si d na tuan bo oral a dighe adol egihimam weh d luuha ikponu enaan kuna tuuha id naka gbalahahan phephe mi rakahabo mi mitenaan ibadi badi amem pa otu i bool phami asighe iyaar mokale mu kill uki useghe iyaar idion ka kibi po tha me dighi morian epe Told dol di na ka/mi ghan tol dol di na ka/gba ghan oye asighe tol dol di ka/mina anir onon oye ka ki akele gho obumoony onion oye obum tony ahir ephoph oye ka ki akele gho amina oomu pho ka ki aakeoeghi amina oomu pho idi mo na ra wa ghan odeghinaan iyaar ka aki aakeoeghi okumor oye aboor ikpoki oye r'ana kilmogh raghaaph idighi odighi ku asighe ikpoki pho bin ahceom bin awiler odighi pho na oghi odighi kparipe ghun ni idi ke dighi na me dighi idighi pho aman oo ku orolom ghan pw mi ra kaaph ghan iphen pho loor esi di idi rimikenaan ghan iimi ku edi mi atuan bo ri akqaaph bo ki mi ra lom ghan mo edeghi maali oomo pho awe abirini pho ku ko tue ni olegheri mo adi get adol pho emoogh ni maar odighinom akgey adia emoogh ni maar odighinom mo na ka miin ni mo eele pho ayira ke moogh ni iboom maar odighinom loor esi di totrobo oye ka wa ghan reten di odi ka tie bo atol ku ophonripho odi r amqtumqn pho odi r odi ootol li dol eepho iibaghami re told so oomo pho idi mi ra try ghan bo oghaaph mi ra bem ghan idum mo adi get adol pho emoogh ni maar odighinom